اشرح كيفية تسليك حوض أو مرحاض مسدود. أول شي، خذ دلو موية ساخن ونزّله في الحوض أو المرحاض ببطء بعدها، استخدم مضخة التسليك وحاول تضغط عليها بقوة إذا ما نفع، استخدم سائل التسليك المخصص أو استعين بسباك يفحص الوضع